A fæña ô sò un pö megio, se fa cresce o gran, tutti i tipi de gran, o scistema o l'é pægio pe tutti, dapeu quande o l'é pronto se taggia e se secca; co-i chicchi de gran, ormai secchi, se sciaccan inte un moin, e quella "pua" a l'é a fæña.